Maro ny karazan'ny vonin-kazo izay fantatro ôhatra hoe: orchidé, Belle de jour a, glisina, raozy, dhalia, hortencia a, glaëlle a, ary ry voankazo maro.